ثلاث أرقام ممكن مثلا نجمع عشرين، +، عشرة، +، خمسين، عشرين، +، عشرة، +، خمسين يعطينا أتوقع ثمانين. ممكن كمان نجمع ألف مع ألف مع ألف يعطينا ثلاثة آلاف، الف، +، الف، +، الف يعطينا ثلاثة آلاف. أو مثلا، ميتين وميتين وميتين يعطينا ست مائة.